<noise> हमार घरवा वेरए बहुत परकारक फलफुल पवेसइ । <noise> जसने कि स्याउ, सम्त्वारा, क्यारा, एनार्, एङ्गुर्, भेमला, सिता फला । <hesitation> हसे गगला, एवार्, एमला, हसे रुखबैरि, सिता फल, निमुवा । एखना याइली बणै स्ट्रबेरी हसे अबगाडो । हसे ओकर साथ मा एखना किवी फेरी बणै याइली । हसे <hesitation> एलइची बणै हसे एलइची ।